Sèè tii dònȧȧŋ yèwè sèè ka naȧŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ maŋ tòmoim mɛɛ̀ŋ maŋ gbiŋ e hàì taìŋ, ɔ̀ɔ̀ miŋ kuwȧ ɓɛìŋ nɛ̀ŋ bà gbiŋ wèè ka nyɛ̀nɛ̀ŋ, ɔ̀ɔ̀ e nɛɛ̀ŋ mìŋ nyɛnɛŋ lɛ̀ naŋ yaȧ, donȧŋ kɔ̀ ka hawe, sèè mìŋ hawà kɛ̀ kȧ jiwiè, mìŋ jiwià kɛ̀ ke jiikɛ̀ɛ miɛ̀ŋ ke gbiŋ kè ɓɛìŋ kɛ̀lɛ̀ɛ̀ ɓɛ̀ guùŋ, weètii sèè mìŋ go nɔ̀ɔ̀ŋ nyìnìè nɛ̀ŋ gbiŋ mìŋ kɔ̀ȧ nɔŋ ka hawe kpɛ, ka jiwiè wèè ka gongò, wèè ka gongò kɛ̀ kiìŋ mìŋ dònȧŋ ɓɛìŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ, soo sèèìm go nɔ̀ŋ nyìnìè keì ɓȧ gbiŋ yɛ̀ì nɔŋ mìŋ nyɛnɛŋ mìŋ kɔ̀ȧ nɔŋ ka hawe.